لك صديق يخاف من ركوب الطائرات. تظاهر بأنك تتحدث معه. ماذا تقول له؟ أقول له: "هلا والله يا صاحبي، شلونك؟ سامع إنك متخوف من الطيارات، لا تشيل هم. الطيارة أأمن من السيارة بكتير، والطيارين مدربين على أعلى مستوى حاول تهدأ وتفكر في الأشياء الحلوة اللي رايح تشوفها "وأنا معك ، لو احتجت أي حاجة أنا بجنبك